Makoi ke anchi chii soko komeny emet ake amu tien kei atepet netindoi, ng'o ya atepet ko makoi kechamun pi meny emet ake, ko ng'o kararan ke chamun pi- pi meny emot emet nekecham, kora kosup kei kora ng'oyam ng'o ng'okichorsee ko makoi kechamun kora anda ko kipar chii, anda ko ya atepet ng'ung ng'o kirumishe ko kikolya komakiyanun, lakini ng'o kararan keyanun i- ipimeny olekemach, emet ake tukul.